Ma inọgọ bẹ ma bẹ, ẹrẹ ẹgwọp, ere eji. Eji mọ ebi ga ẹgbẹghẹ yẹ ẹsang eje ẹsang yẹ esuni, emo ara awa, awa abẹni ga imi igwugwu. Ma ẹtit eji ẹsangẹ, ẹjẹ ẹsang yẹ <hesitation> ẹsuni emo agbɉni igwugwu. Isim ẹnẹnẹ mọ ginang ẹbani yẹ ẹwa ẹwẹji isim domo ginang ga Agwagune ẹbi Adim ewa ẹwẹji izimaja. Ẹda aja eje isim ezɉnẹ, ẹbọni ẹbi, ayẹ ẹbọni egbɉni ẹrọi nang ne mann ere egai jẹ kakọng, ẹrẹ ẹwa ukpama ẹrọi ẹwa ẹsanv be, ẹnọng eji. Eji ọkpam, eji ọkan, eji ẹzẹn Eshi wa nẹ ere enugo, enaga anwẹni wa nwẹ ẹna Agwagune arẹ ẹtunga yẹ irọrọ. Ẹrẹ ẹtunga anwẹni ga irọrọ, me eshi ẹrẹ ẹna ọdẹt ga irọrọ, ewogo ga irọrọ, ẹtunga ga irọrọ. Ẹna evɉritin ga irọrọ. Nọrọ iri ibo irọrọ isse eshi ere eji beji ma ẹsẹ gangẹ ẹyẹnẹ idabini yẹ ẹnong eji Ayẹ ọvini, ẹtit nwẹ. Kpasuk ayẹ ẹrẹ ẹvọngọ ga manb. Ẹvọngọ ga ma ezɉnẹ, akpi mọ gangẹ ga mann nwẹ, wa ga mann yẹ ọdak ema mọ ẹzɉba ẹbi yẹ ẹvọngo jẹ. Wa gangẹ, anọng agwama avɉna mọ. Avɉna mọ, agọi mọ gangẹ ga mann ẹfa emẹ eti unu ma nọ ẹmẹ ẹnu Ma eshi ẹrẹ ewogo ọyọngọ ẹgɉma ise. Ewogo, ẹrẹ, akpi mọ ga ise ere ẹrẹ ewogo, abani yẹ agọi mọ. Odak ẹbi mọ ezɉba ẹbani yẹ evɉna y. Ẹtara ye ẹvɉn wa nwẹ ena nọrọ Agwagune iri inep mọ unep ga ẹgọt. Ma ẹtit Agwagune are anep mo unep bikọ ayẹ egọmọ erom.